بسم اللہ الرحمن الرحیم کنا ہراکہ اُست نا گوازیکو ہراکہ گوازی کنے وڑک ہراٹی کنا قومیئا مزاج قومیئا خیال ؤ ہمو سوچ ہراٹی تخوکے او اسہ گڑاسے شکار ہرادے براہوئیک خل ؤ مش ٹی رہینگارہ براہوئیک جُھر ؤ جنگلاتے ٹی رہینگارہ خیر ؤ خل تے اٹ رہینگارہ اوفتا عمر ئنا اوفتا جمار نا اسہ بھاز بھلو بشخس شکار اسکہ شکارے نن ہُرنہ تو شکار اِرا مُسہ قسم ئنا بریک اسٹ ہمودے کہ دِیر ٹی بندغ شکار کیک اسٹ ہمودے کہ مَش ٹی بندغ شکار کیک اسٹ ہمودے کہ پَٹ ئنا زیہا بندغ شکار کیک اسٹ ہمودے کہ تہو ٹی کیک دا کل تینا تینا وڑ ئنا شکار گوازی اریر مَش ٹی ہرا شکاراک مریرہ اوفتے ٹی سیسُو، ککو، گڈ، ہرف دافتا مریک۔ خزم میدانا مریک سیسُو، ککو، کپینجر ہرا وختا نررہ اودے زِڑ کننگ پاننگ کہ او زِڑ کننگ ٹی اے۔ اوفتا نرنگ ئے زِڑ کننگ پارہ ہندا ڈولٹ ہرادے گڈ پارہ او ارے میل ئنا قسم اے ہرادے نن پیہن براہوئی ٹی پانہ گڈ ارے پیہنے او گڈ ئنا ہراکہ چُغڑ مریک ہراکہ چُوری مریک اودے گڈک پارہ گڈک بھی پارہ تہ روڑ بھی پارہ تہ ہندا ڈولٹ سید ارے سید اودے ہرف ہرادے سید بھی پارہ تہ ہرف پارہ تہ سید اونا لس پنے لس پن ٹی گڈ بھی بریک ہرف بھی بریک اور ہرف مرے یا گڈ مرے دا ہرا وختا تینا مستی ٹی مریرہ تو دادے دافتا مستی ہفنگ پارہ دافتا مستی ئے ہفنگ پارہ اور ہراکہ نرنگا ئے تہ ہفنگ پارہ تو اونا مادہ غائے پارہ اودے وار پارہ مادہ ئنگائے تہ دا اوفتا مستی نا انتاک مریرہ۔ ہراوختا کہ شکاری گڈستان نا یا سیدستان نا یا ہرفاتا ویڑئے کیک او ویڑ ئٹی او ویڑ ہندنو اسہ ویڑ ئس مریک کہ ہمو جاگہ غاتے ہرا کہ ہراکا سیداک پیشتمور شکار مرور اودے ہلنگ پارہ براہوئی ٹی ہراکہ تُوسنے او چارہ کہ سید داکا نرک تو داکا پیشتمواور داکا کاٹم کشو تو اودے ہلنگ پارہ۔ اور ہراکہ اسٹ ئس مریک کہ او سیداتے کائک ٹراہفک کشیک اور اوکان پدا شکاری خلیک تا او ٹراہفوکائے کشوکائے ہاکالوپارہ اور دا ہرا کہ ہلنگا تولک تو ہلنگا تولوکا او بیرہ فیر کروکا مریک ولدانا تھڑوکا ہاکالو مریک دا خلک ولا تھڑوکا بھی ہاکالو مریک ہا اگر دا خلوکاڑان کھیب مس گڑا تھڑک ایہن کاریم اصل ٹی ہاکالو نا مریک۔ تو ہندن دیر ٹی شکار کیرہ مچھی نا ہرادے کہ اوٹی اسہ قسم پھنڑک پارہ اسہ قسم سے کرو پارہ اسٹ قسم سے تہ اسہ وڑ سے تہ ڈڈی مچھی پارہ اسٹ سے تہ بخال مچھی پارہ اسٹ ئے تہ سرینگ پارہ اسٹ ئے تہ مُکھر پارہ ۔دا کل دیر ٹی ہراکہ ماہیکو مچھیکو اوفتا دِیر ئنا دا شکار مریک کہ دافتیکہ اسہ جال ئس جوڑرہ او دادے جال ئٹ ہلیرہ جار براہوئی ٹی اودے پارہ۔ دام بھی پارہ تہ تو دا مریک۔ او ہندا ڈولٹ ہراکہ ایلو مریک کہ میدانا مریک میدانا خزم مریک خزم ہرادے کہ اُردو ٹی او ہرن پارہ تو دا خزم ہراکہ دانا شانک شانکیئو مرغ مریرہ دا پٹ آ مریک پٹ آ تو دا ہمر کہ خنک تو دا ہموخہ نرک تو دا پدٹ تہ آخر خلیرہ تہ اودے خزم پارہ ہندا ڈولٹ نہاراک مریرہ نہاراتا بھی شکارے کیرہ و نہار ہموٹی بریک کہ نہار بندغے بھی کُنیک اور ساہدارے بھی کُنیک اوتے نہار پارہ نہار ٹی جنگ ئنا پِشی بھی نہار نا اسہ وڑسے شوق ئے بھی نہار پارہ تولہ ئے بھی نہار پارہ خرما ئے بھی نہار پارہ اور رستر نہاراتا خواجہ ئے بادشاہ ئے کماشے تا اودے رستر ہرادے کہ اردو ٹی شیر پارہ تہ۔ اور خلغا ایلو پارہ خلغا ہرادے کہ اردو ٹی چیتا پارہ براہوئی ٹی اودے خلغا پارہ تو خرما کفتار اسہ قسم ئس تا وڑس تا ارے او کفتارے دا ہمو مش ئنا نہاراکو کفتار بندغے زیان کپک کفتار مون ٹی بس ہرا وختا گڑا با شاہک ایہن با شاپک بیش آن باروس مریک کفتار۔ تو دا پشی مون پہ مون جنگ تیک جنگ ئنا پشی گیاوان پشی ہرادے پارہ اور اسٹ مریک اودے پارہ گورپٹ گورپٹ ہمودے کہ قبرستان ئے خُتیک قبرستان آن کہوکائے کشیک اور اوتینا دا بھلا ہور ئنا نت ئنا بھلا ہور ئنا زیہا تخک تہ او راہی مریک اودے گور پٹ پارہ تو دا نہاراکو نہاراکو ہرافتے کہ مخلوق توفکٹ خلیرہ ویڑ کیرہ کہسفرہ تا اوبھی اسہ شکار سے اے سیداکو گڈاکو خزماکو اوفتے ہم ویڑ کیرہ او ہم اسہ شکار سے۔ چُک ئنا شکار ئٹی ہرا وختا بریک گُوگُوک بریرہ اوٹی جھرکیک بریرہ اوٹی اوٹی انت بریک خاخُور بریک اوٹی بالیئو خاخور ئس مریک او اوٹی بریک چنڑز اوٹی بریک ککو سیسو کپینجر دا اوٹی بریرہ دا چُک ئنا شکاراک مریرہ اور دا براہوئی مخلوق نا پسند نا کُل شکاراکو۔ مُرو بھی ہناٹی بریک دا کل براہوئی مخلوق نا اُست ئنا شکاراکو۔ شکار اسہ باقاعدہ گوازی سے دا ہمیشہ ہر وخت شکار ٹی نرینئی بندغ نا خننگک شکار اسہ مزاج سے او اسہ ہندنو بندغ ٹی اسہ اسہ خیالس اسہ سوچس ہتیک بریک بندغے بُڑز کیک اور نرینئی بندغ ٹی ودی کیک مڑدی ودی کیک ءَ اوٹی دادے ہندا شکار کرسا کرسا بندغاک ولا بھاز گچین نشانہ خلیرہ بھاز گچین ہرادے براہوئی ٹی توپچی پارہ تو پچی مریرہ تو دا باوہ پیرہ غان اسہ سلسلہ سے ہراد کہ اینو اسکا ننے ٹی ارے او برقرارے ہنداڑتو اوار مہربانی شکریہ نما